होन्दे, पोस्तो ते एक् मनोर् प्रए, न्देय पोस्तो, जितु जुबिदि, होन्दे तकिले मनोर्, किसु, किसु क्जत्तर्। भ्होल् धर् न सिस्ति खोइ, अलो हे भोल् धर् ने, बियक्ति जिपनर् प, बियक्ति मनोर्, मनोर् प, इजन हेजन पोति तिक। मनोर्, भ प दोय, मोमोत हे बोल्, अत्रि कुसिजि। होन्दे हे, मनोर्, एक् काल् हे सपे, कोइ न कोइ प्रए। होन्दे हो जुबिते जिकोनो। <hesitation> जिकोनो दिखोत्, बधर् सिस्ति कोइ प्रए, ब हे बधर् हे बियक्ति, बियक्ति दो केतप्, होमो स होनो केने बोल्, अलो हे। <hesitation> होन्दे हर् प द बियक्ति, जिकोनो कमो प्रए, बियत तकिले बोल्, जते, अलो हे भाल् दिखोत् गोले तो हे भाल् दिखोत् प्रए तो म। कोनो एक् होन्दे खर् गोले तो म, हे कमो प्रए तो म गोले बोल्, अलो हे होन्दे क ओबि होने, <hesitation> बियक्ति। होकोलुक्ने दिखोत्, बधर् हे बोल्, अलो होन्दे एक् <hesitation> मनोर्, मनोकिक्, मनोकिक्, <hesitation> होकोलुक्ने दिखोत्, बधर् हे बोल्, अलो हे, बियक्ति, बियक्ति दो, मनोर्, सिन्तभ बोल्।